No mbaylitirgel nootiyel kam huwirta bo, to ngel takki e nootiyel ngel, ngel takka ngel jogoo, am mbo kabɓitayɗo, sey naftiraa e cembe maa ɓoylitaa kabɓitaa, taa ɓoyliti, sey ngel haɓitane nootiire nde.